Aminaha magnokana malôha samy magnana ninazy, ndraiky ndraiky mety amin'olo fanapaha-kevitrina ndraiky tsy mety amin'olo zany fô le hevitrianaha.